Ël pes <hesitation> ënt ël furn cun le tumatiche e la sal, le trife sautà ën la peila e le carote crüe ën salada cun l'öli, la sal e ël limun